Nkyj ndaawctwe a abasin yi, meresan m'ekyir m'akc mu a, nkyj dza mebjyj nye dj, mokcr fie na mbom nna anka meda ho mowc fie osiandj ndzjmba pii afa m'ekyir a ne nyinara osian dza nna merebjyj ntsi medanee gyae. Ntsi sj mutum kc ndaawctwe a cbjsinee no mu a, nkyj mebjtsena fie agye m'enyi kakra ana maaba.